اه مميزات الشهرة اه الناس يعرفوك وين ما تمشي وتلجى تقدير كبير وتفتح لك اه هلبا أبواب وفرص سواء في الخدمة ولا في الحياة اليومية، اه تنجم توصل اه توصل صوتك للملايين وتأثر فيهم إيجابيا، عيوبها الخصوصية تولي معدومة والناس تحب تعرف كل حاجة عليك اه تلجى روحك ديما تحت ضغط باش ترضي جمهورك، الإنتقاد والإشارات اللي تجدر يعني تحطم من معنوياتك.